راح أختار القدرة على الاختفاء، السبب وراء ذلك إني لما أكون مختفية رح يكون عندي وسيلة فعالة عشان أتحرك بحرية وأحافظ على الخصوصية والأمان بهذا الاختفاء أقدر إني أتنقل من غير ما أحد يراقبني أو يعرقلني راح أقدر أحمي نفسي من أي شي أو من الناس السلبيين.